Izaho aloha olona tena farak'izay tsy tia entana m-mivangongona sy miparitaka an, dia rehefa hitako hoe manomboka mihafenofeno ny fampirimana entana, ny fampirimana akanjo moa indrindra indrindra, dia ahorongoroko ny raisiko iny akanjo iny ah, dia ahorongoroko, dia lasa kely kokoa izy amin'izay dia mora kokoa ny mampirina azy, dia alaha- alahadahatra. Ny ahy ny fana- fampirimako an'azy an, atokako ny akanjo ambony, dia atokako ny akanjo ambany an, dia atokako ny akanjo bà.